Ba san tɔgera bɔ'ɔra fu ti fu bɔta fu gulesɛ ba tɔgeri tɔge-sɛka bɔ'ɔra fu la, bii sɔse-sɛka ti ba sɔsera bɔ'ɔra fu la, ti se'ere n wan basɛ ti beere iŋa fu da tamɛ, bii fu san pugum ta tamɛ, fu lebe ta bisɛ fum daa gulesɛ di biŋe la, tiiɛ ba yele se'em la. Fu nari mɛ ti fu kɛlesera nɛra la bii nɛreba la n tɔgeri se'em la, kɛlesa yeledaasi ti ba tɔgera la, ti fu gulesera yeledaasi la biŋera. Fum me nari mɛ ti fu ni kelese ba'asɛ gee me nyaa malum gulesɛ di se'em ti fum wan bɔkɛ biŋe, gee le ka nari ti ba kɔ'ɔm tɔgera la gee ti fum me gulesera. Fu guleseri la ba n tɔgɛ ba'asɛ pooren, ti fu malum kelese gee gãresɛ di suŋa, gulesɛ di. Fu nari ti fu gulesera mɛ ti ba niira gee ti di vuurɛ la me niira ti bɔkerɛ bɔna.